الشخصية التاريخية لي تعجبني، <hesitation> هي العربي بن مهيدي. لاخاطش يعجبني لأنه كان شاب و على الرغم من لي كان صغير في العمر بصح كان قوي و كان شجاع و كان انسان ما يخافش و و وقف و دافع على المبادئ و و القيم نتاوعه.